Ngjyra e arit <hesitation> ma kujton pasuninë. <hesitation> Njerzt që kanë pas ari gjatë krejt jetës ose <hesitation> bizhuteritë e arit që kush ka pas ma shumë ari u kon shtresë ma e nalt e shoqnisë edhe u kon ma i pasun. Ngjyra e arit nuk m’pëlqen për shkak se kallzon pabarazi shoqnore.